أيوا على الدراسة الإقتصاد والمالية مهمة مرة مرة ، تعطيك فهم كيف تشتغل الأسواق ؟وكيف تؤثر القرارات الإقتصادية على حياتنا اليومية؟ كمان تساعدك في إدارة أموالك بشكل أفضل وتخطيط لمستقبلك المالي إذا كنت تبغي مشروع أو تستسمر.